Kima ndie kikabhaga kolai nini tekani ka bwile ndiamo ali ziba pologulamu ka TV ndia akialika kendha ndia bhalimi nanga injo okubhueliag kau magezi nemi ndie nkitodhabe ziba eti nikoli kima ndia akinibhesiabe

Nsika akiaga ka sukulu bya nsigazi nanga naye akibhalaga asome atunge nulimo andulu atandike yamba famile kindya tukililiyo ndia kebhali nsika kasoma kaya ka sukulu akiyambaga baniki ndibabho ayamba kindya hamaniya na ehanga poni kabha na somi nanga ba sobhola pesiyaki mulimo sya bwa mp aye akoliluw bakpa bhe poni nsibha tuki ka kyalo kenjo

Heee nanga bhakali ndia akidhuwaga bhabhubisa ka kima sa polipo ehhh nabho bhali bhaka ndiabha kiongiliaga nsi ndiasu nabho bhaoka laso nduabho nanga bhakibhaga nabho bhia bhakpa endindio nesi bhabhukudha keiso kalibe nsonga ndia bhakikolaga kakabe na bhakali nibhaliku nibhaliaku nibhakibhukingesa na bhakali na bhaluku andulu kima ndia akidhuaga bhalika nabho bhadua ka polipo sa mulingo injo

Nsi ndiasu asemelelu bha na kisomo ndia agbeibe sa kibhoko na kisembo andulu bhakpa bhatoke kuguka ka kima ndibhakikola kandi nibhakietungilia nsasuli mpela ndiabho ka magezi ndiabho atali bhundilia gavumenti pesiabho mulimo.

Bizibu dia bhanikiekali bhagbei tungai endindisio ka kyalo kehe ali bhakili tunga limi ka mulima nsenge ndia bha ababho bhakakifuabe iya mamano ati aduni endindi bhasukulu poni na bhaniki nibhatumi ka inji ndibha bhabhuli bha abaho ka ndi bha ababho nibhaliabei

Bhakutekelezaga kulungi kabha nkali nazwali mpete ndia akutoka kolisa kitinisa akumpesiagaga kitinisa mabhonga sini

Bhabhokoti bhali na ziba eti bhabhuegesi bhaniki ndibhabho bhali ziba eti bhabhuegesi ka kisomo bhabhuegese ka lima bhabhuegese ka busubuzi kandi bhabhubisage ka dini kindia bhakiyaga ka lamiliaku Mambombi

Dini akingibe habhula bhakpa nesi bhakilola ngoye ndia ka ka bhakpa makanga lola ngoye mangbuela bhalole ngoye ndia azambio ndia kakitoka anisa kozo ndiabho nesi aenyafio poni

Na ka inji ndiamo nibhutungi bhawakame bhawakame bali na mugaso mabhika sini nanga bhakilikaga nibhakibhusumba okulikaga nokubhugodhisiliabe sente kandi na bhali na nyama ndiabho abhongili kimui bhali na nyama ama swala kandi ka bwomezi ndia nkpa kali na bizibu amabhika sini tabhi nyama ndiekina ndia bhakpa ndia bhakiliaga

Bhaniki ndibhasu kikibhuesigia ka asili ndiasu nanga kikitandika egesabho kima poni andulu bhakenge ndibha kibha nibhalibe nanga bhakpa bhangbeku bhakibhuegesaga ndibho bhaniki andulu bhakole kima sa mazima

Nkpa asemelelu kukebelisa andwali sa kabhondo andulu alike neibi nesi alio dumbi amuyambe na kwetantala makanga iya nakisisia na bhakali kedha bhaluku bhinjo bhinjo andulu bwomezi ndiaki adhakiebe tolomabhika

Nikieyokia nini dhedhelu sini sini ali ziba ngu nili kulungi na famile ndiamo bhaniki bagbei yabho ka sukulu endindisio ka sizoni nikitunga nkia sente ndiamo tukai ka koko endindisio nkieyokia ninili kulungi nanga famile ndiamo kili imamoti

Kabha ninieyoki ninilelagi ndie nikikolaga andi teketa yaogami ndiekiogi andi ya teketa ya humulami ka ndabho kedha ka kehima kedha ni likaga ka kudhu ka mbata ndiamo bhia nkuma inji nihumula imamoti

bizibu ndia bakali na basika ndiba kikolilyagaku ndia kokubanja basika baki tunganga bizibu da lemuwa soma nibantweki kaba ntweka akinuwaga soma ndia kebali bakali basika bakikolaga mulimo mabika ndia kahinji kolisa muluku ndia kesalo

Kekuyembe lalako okuteketakaga kabha noli mu kurisitayo okuteketaga osabha andulu oya lalako ohibhe eti mambombi abgelilyagiya bwomezi ndyako kandi akukulinda ndiye bwile sya kiliya injo

Ngoye ndiako lika nawelekani akubisaga okutandikaga ogisai andulu ngoye injo alike nawelekani kandi kakabhe ndia kokoleki ndyakulika nalujiyo nanga omesi golai andulu ojwale nalikulungi

Kioka ninilelagi dumbi injo bwile kilikaga imamoti nibha na mikia mulimo ndie nke nke ndie nigbei kolai tabhi soma bitabo soma Bbaibuli nanga akinilebalebisaga iba kigambo ndia Luhanga

Nkikola kima kindie kikiogilia na kindie kamiliaga ali lika na benibi ali lika nikitekaniza nikikombaku kibisebe kyoloni kibisebe kikuku andulu bhakpa bhakalakizangiagaku na kofolo kyoghelo nau andiabhu dhee ndia kakuikiliza miki niakiku andulu alike na benibei

Abhongili kimui bhajongo injo bhabhuegesebe kima mindia agbanani na kabhondo oibi eti kabhondo amuoli bhakpa mamadha kandi kabhondo kali na mubazi bba andi kilungi bhabhuegesebe kima mindia agbanani na kabhondo silimu injo

Ka sukulu kuwo bhaniki bhalema kingesabho bhasomesa kikabha bhakozesage sign language na somesabho kima poni bhanikiabho bhakikabha ega sign language ndia bhalema bhakitoka.

Mugaso ndia bhakpa bhakienaga ka mamano bhia bhakali bhamamadha ali nti okutungaga buyambi no nesi okubhulolelia nesi okbhuzibililia akisanga mbangana mabhika

Nkibhuhabula eti bhasiaka ndiabha bhalia bhaniki ka bhasemelelu bhatunge limi nanga miki nsika katunga limi akidhuaga soma ndia kebhali miki nalia nsika kayunga limi bhakigiaga eti aye kindia muluku mindia ampesia kalaku akitungaga bizibu mabhika nanga akibhaga nalia miki ndia kebhali miki nkali nalia miki katunga limi kabhokotaki akitungaga bizibu mabhika ndia asiboka dhuwa akuwa

Haaa bhakpa bhali na nesio mamadha ndia bhakitungilyagaku makuku alibe makulu ndibha kitungilyaga ka ledio haaa alibe makulu ndibha kitungilyaga ka mpapulo sa makulu kandi kalasio alibe yabhabhetaga kilembe manyisa bhakpa ngu alibe kima ndia agube

Ndia adhu nali mugaso oka bhangbkuasu ali tunga hanulilwa mabhonga kandi na nhabula su kindie ki kili kili ka kola ndia kabhongi na zibe nti bhangbekuasu bhakikianisaga bho ndia bhatangia bhesu ndie kikibhimbebei andulu nkpa otoke tunga nkula-kulana

Ehh bhakigia eti bhakpa bhaye ka tiko ndiabho bagube mmm mucele ndiabho mucele ndiako nakubika kulungi bakisumbesaga haaa ka gulupu nakibikaga nakipesia sente ntandikulu so andinjo bhaki

Alimugaso gbelia ndibhetolo kobhu njo okutugaga nkisa keisoa Mambombi nanga kobha nokubhugbelia bhadako kobhu newe bhakugbelia kobhu dhe nanga kanga nobhugbeli bhadako kobhu injo okubha nokuanisa ngeso zidhi oli na gbelia bhadako kobhu new bhakugbelia kobhu dhe kandi oli na nkisa tukai kindia Mambombi

Ndia kateketa bhatabhani gia bhakpa bhangbheku eri bhali bhalimba ndia kebhali andi bhulibwa ndia akibhukonia lieli mbagana kizibu ndia kesalo andi bhatabhana dhua bisaku bhakpa bhangbheku nguko kizibu ndia keini andi bhatabhana kwekubhia ka ngongwa mbili

Intaneti kiki toka kozesai ka kima poni ndibhikikabhaga nikikozesa ndi bhi tillolvhkl

Lika nokuoga akisikisagaku mani kakozo lika nokuoga akidhuaga oba muyonjo odhuwa bako na bulofu lofu ka kozo ndiako ndia kitoka bikisiliako ndwali lika no kuoga akidhuaga olika no bheni kabadako lika no kuoga akidhuaga kozo alika na kuheheli

Kola lika zoka eti kasinge abiki ka ngongwa mbili kili na eka nkulato dia ka nkungu ka ngongwa mbili kenjo kizibe ndia akubikisa bijibu andiki kabha nali butamizi kabha nali eki poniz kizibe eti kasinge alikua kandi bhakpa kili na ekabho ka nkulato kihoke eti akiki kisidha sidhania kicuku

Bhunako ka nsonga sa kisomo ka ngongwa-mbili ndiasu atelemi zidhi nanga bhakpa bhamabhika kabhhali na telemabe kedha mbangana sa bheisabhobe dhuwa nibhakibhusomesiya bhaniki bhamabhika na sini-sini bhakaliabho akyetagisa bhakpa bhabhe na ndia bhakikola andulu bhabheliebe kulungi

Kiki tunganga makulu nikili katungiliai ka ledio bhia mehe Kondibhugiyo makulu kiki tungilia ka UBC akikipesiaga bhakpa makulu ndia aenikanio ndia kebhali kikitungiliaga makulu ka ma simu bhakpa ndibha bhali ma simu sa simati bhakitungiliaga makulu ka intaneti ndia kesalo kikitungiliaga makulu ka bhembenji ndibha bhessu ceya mani L C I L C II ka kitwike

Kioka ninilelagi ndia kateketa ndinikikolaga ali bhuogi ndia kebhali andi yami keima nihumulaku dhani ndia kesalo kihinuka ninilelagi andi likami ka kudhu ka mbakati ndiamo bhia nkuma inji injo andulu ndikikolaga kieyokia ninilelagi.

Bhakpa no bhaikisa kola kima mamulingo injo nanga bhakpa ndibha kikolaga kima mamulingoningo njo bhakulikaga nibhali na nguko kandi nibhaibi andibho ndibha tandikisa kola kimaninjo andulu nobu atukabe bhakilikaga nibhaibi ngoku anduwe mindio okukola mindio okola injo

Mulingo sa kwekingililia musuija na bhakpa ndibhamo ali jibe eti nisei ka katimba kandi mabhili ndia akibha nanili biabia poni poni nideme nilike ka bemu andulu haa kima bhali ndie nisemlelelu ni kikola zibe eti musuija kabhugbei bhakpa ndibhamo

Nibhutungi bhameme hamui na moti bhakoko andimi bhakali ka inji kindiamo hamui na bilibhqtq nau aliku hhh bhenjo bhakiniyambaga zibe eti kibhusumbesa nkitungakubsente sa sukulu fizi hhh kedha nisumbaku kima ndie tolo ndia ka inji

Nesiyo ka ngongwa mbili ndiasu nesiyo injo ali sa dhudhu kandi mbula ka dhoka akitalibanijaga bhakpa sini sini nesiyo injo kabhongi kulungi bba nanga ali nesiyo ndia kadhudhu

Mulimo ndia bitongole na gulupu ndia akibhuyambaga bhakpa ndibhe kindiasu akibhupesiaga ka ofisi komba isa kima makulu kima isa na kima ndiekina na kweyambia kabho

Mulimo ndia bana dini ba koli ka ngongwambili ndiasu ali tebeja njili na bhombisa baniki kulungi hololabo inji inji ndiasu lika na businge nkali na muluku na baniki boponi balike kulungi kigambo ndia Amabombi abhombe kulungi bakpa batunge ngeso andulu kyalo ndiasu atekane

Ndia kidhuaga njo kikola kabhuna nakoli ali nti okubhaga ka kweghendia kolona kudhuwa nadako mindia kulibhiya naye nakoli keda kihinji njo nakinteha

Haaa mikia loni akibhuyambaga bhakali bikisabe subula ka ngongwa mbili kehe agbei yambabho nanga bhagbei helelela bhaniki ka sukulu na tekaniza faimile ndiabho ndia akibha nabhubhulibei

Ndie nkikolo ndabho ndiamo lika na beni bhakilikaga kombaiku bhabhongosia ne kpembu nantili na kakisika poni ehh lika eti alia nabhongi

Kikiogisaga ngoye andulu kibe bhayonjo ndio ko ogisi okutungaga osoka tunga bulwaye osoka kozo agbei lumbako kabha ndio ko ogisi ngoye bhakpa bhasoka tebiagago eti ngoye ndiako alumbia kandi kosaka mamikanai nai

Nkpa kakusobhililia oli na ganiliaki nanga alibe ndio okudunaga nkpa asobola sobhililiako ndia kakugendelili baitu edulane nakusobhilili ati nkpa mabhinjo oli na ganyiliaki andulu naye aibe ngu gayilia ali na mugaso nanga ndio kungayili mulima akibha namuluzukani naye akilika naibi eti kanyilia kabhongi